Oire tavitavipara aioara vi-iava oara aio ruipapara veira vokipakou. Vokipakou oisio ruipaparaveira ra aue aiopara kaukau ora aue arua uvare evara oara gorua vatepaiveira. Goruvira varaua siovoavere vosa evara aioavere ra ragai gorupie vere kovoa purasia ravireia eisi uva evara gorupa aioro varao vova kovoara aio ruipaparaveira, kaukau, arua, opoo karuvera, vara evara oara vigeipa o ragaipa gorua vatepai veira oara aio ruipaparaveira eisi, vo vokipakouro. Eva aioa oa aio ruipaparaveira ra gorua vatevere ragaipa kovoa purasia. Ari vosia araara vira aioavere aueraga kaukau ra viapauso goruavai rutu siovopavere kovoa purasia, ari eva oa gorua rutu vatepaiveira vosia auetapo aioravere arua ora ave. Evaraiava oara vaivaisiavo, karuvere o aue opoo. Vara evara oara gorua vatepaiveira varauapa. Uva evara oara aio ruipaparaveira vokipakou, esivi.